Mete ma au bisa lo be sa besakia so na au hi u lo Jakarta. Tale'e de au hi ulo Jakarta ia? Au hi mete langsung hataholi manai TV dale la. Boma bisa mete Monas. Fe'ek nem ndia so na au hi ulo Israel. Te au hi mete Lamtuak ka mamana bobongin na.